अबू मन ले मधु मखी खाली शहद ही नहीं बनाते। ए हमर पर्यावरण बर बहुत ही जरूरी होते। फूल म परागण मधुमक्खी जब फूल म मधु चूसते। तब ए अपन परण म पराग ले जाते जब ए अगला फूल म जाते। त ए पराग ओकर ऊपर छोड़ते एकर से फूल बढ़ते आऊ। फल लगते फसल बढ़ावे खातिर फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होते। उनके फसल में मधुमक्खी के परागण के बिना फल नई लगते। मधुमक्खी उनके प्रकार के फूल म मधु चूसते।